Canadanii ada ishiani ishi beresun french iyo britishit kas jira dumi ada ishiani ada lila jirtu inama amerikat achisun jira dumi ada ishiani taa ak sagale dabatiafaa iyo baresatiafa iyo amine mchezo, mchezonen biriyai dini ishianin gudion kiristoa